e namboy jam andir oha chadus kani walabana vamde vamde tawad di kombi magatawangad oha chadus namb kwa di bo, vamde burunapad idai yubo koda di selama idai rufandiam, italahandiam oko italahandia arandir onid ida vamde roha chadus